Inchi'ik inchalche' tinmansik ti- tinpol in- intz'ik ti- tinjo'ol tulakal y y mentik intrensa inko in jal koch como es inchik ingancho y intz'ik tinpol paque ma' ma' ulub'ul.